Оё метавон ба сулҳи мутлақ дар ҷомеа расид? Ин саволро инсонҳо садсолаҳо боз мепурсанд. Сулҳ танҳо набудани ҷанг нест он муҳити пур аз ҳамдигарфаҳмӣ, адолат ва эҳтироми тарафайн аст. Барои расидан ба он, ҳар шахс бояд ҳис кунад, ки масъул аст: дар гуфтор, дар рафтор ва дар қарорҳои худ. Тағйирот аз оила оғоз меёбад, аз мактаб, аз кӯча ва ҳатто аз фикрҳои мо. Гарчанде ҷаҳони муосир пур аз ихтилоф ва низоъ аст, аммо ҳар амали нек, ҳар гуфтори ором ва ҳар қадами беозор метавонад ба сӯи ҷомеаи сулҳомез наздик кунад. Сулҳи мутлақ шояд ҳадафи душвор бошад, вале ҳадафест, ки арзиши ҷустуҷӯ карданро дорад.